Sabzavot yoki go'shtni suvda qaynatasiz, unga tuz va ziravorlar qo'shasiz. Sabzavotlar yumshaguncha pishirib, oxirida xohlagan boshqa taomlar bilan xizmat qilasiz.